إلتقيت بشخص في حفلة وهو يتعرف عليه، ممكن أبدأ بالكلام بشكل طبيعي وإسلوب ودي، هلا شلونك؟ أنا إسمي عالية، كوني شفتك <hesitation> هنا وحبيت أتعرف عليك، كيف الحفلة معك؟ وإذا كان عنده إهتمامات أو أشياء معينة لفتت إنتباهي أضيف سمعت إنك تحب شيء معين مثلا، حبيت أسألك أكثر عن الموضوع، أنا بعد مهتمة فيه وكذا تخلأ وجو مريح.